Yu'u nakoni tantón ñaivii nguti chí, davaxhichi ta ku nravitita kannri chinti ña nunguan nroti ta xhini kanri cuenta ña nrunguan nrotita kannri xhínti ta kuanri nunguan koti tá ni nruvatí xhí kunraviti ta konri chí xa nonoti istoti m jum.